لو كان بإمكان السفر إلى أي مكان بالعالم، كنت راح أروح لليابان ،إني حاب أتعرف على ثقافتهم الفريدة، وأزور معابدهم وحدائقهم الجميلة، كمان يحب يستمتع بالأكل الياباني الأصلي، مثل السوشي والرامن، اليابان تجمع بين التكنولوجيا الحديثة والتراث بشكل مميز، وهذا الشيء يصير إعجابي وإهتمامي بصراحة.